Xuq ke taq xtiq mool ri mees e re ri xk'oo ke'q'ochu'l re ri k'eeq la rq'ab'k'eeq ween chu moolb'al mees ajwi' ya mxe'lul chik ajwi' la taq qesaj mees pjaay o qansaj mees chjaay ya mxe'luul chik ajwi' ke'q e e <hesitation> nmaq taq laj laj <hesitation> mesb'al k'o rqan kuj cha'qe che' no'j re ri xk'oo rq'aab' k'eek re ri' ke'q mu'l qmesaj ri mees k'o ri mees qesjeluul xe'ch'aat, qmesjelul ri mees wa'chi'taq la xe'q ch'aat o wa'chi' kuj waa'wi', waçhi'kuj woor wi' wa'chi'kujatnik wi' re ri mesb'al ri rk'oo rq'ab'k'eeq re ri' mu k'oot mesb'al ajwi', ajwi'yaa mxi' mxi' <hesitation> ki'loq' mesb'al laj ke'qb'anik ri ke'q ki b'anik taq naj awa'chi' ki' chkunsxik mesb'al taq jnik taq lo wa'chi' nmaq taq laj tinmit xaq keqka'joken kela'e qe quuk' naad wa'chi' no'j ajwi' ya mxu'l ajwi' quuk' ajwi' qe qmesb'al k'o rqan a uj wa'lik chik qmsaj li mees ajwi' ek're ri xk'oo qal kumke'q q'chu'l ri rq'ab' k'eeq hasta ke kirch'ijnelo ri rq'ab'k'eeq rech kéeb'q'iij oxib'q'iij hasta keelne mchu'l tek'chi' qk'qepoom no'j taq qa'nsaj ri mees ajwi'. Ajwi' qmesaj ya ruk' mesb'al ruk' rqn e re ri xk'o qal are' k'ri' jab'taq ri mesb'al qesjelul mes che kirchkuj ri mesb'al chqe kepli kimb'iij nk'i qmesjelul mes xe'ch'aat qesjelul mees wa' kuj wa wi' qesjelul mes este xuq chujaay peor taq ke kq'iiq kirmuul kq'iiq jnik'taq mees rq'ab' chee rxaq chee nogiiy kermelul qmesaj kchuknik ri mesb'al njel wnaq k'o rmesb'al k'oot jun wnaq naad rmesb'al peor wu wee ajwi' nodiiy wnaq k'o la mesb'al ajwi' plast kij cha'qe che y xuq kee ajwi'taq qmesaj mees qesjelul, qesjelul mees koch nelo rk'ob'al mees e ri xk'o qesjeluul de una ves chu k'iim chare' k'o nkéj xkulb'al ki' b'anik k'im y taq qyamb'ik k'chi' wu mees chu k'im ke qk'qeken i xaq ki'qk'qeken k'a taq chimb'al, ya ajwi' qal k'och ne chik ajwi' este kchuknik chu ab'oon taq qesjelb'ik wu mees ajwi' a nim kchuknik la mees xuq mismo chqe chik kchuknik la mees k'olik qesjelul k'ajwi' li k'ob'al mees ek're ri xk'kepli kimb'iij ink'i k'im re ri si qal chu qe rch'oqpil, xch'oq pil poop mu che wa'tlo chi' qya'mb'ik ri mees wi' o naiylneri' neri' xaq ki' qk'qeken ri mesb'al. Kchuknik njeel chu taq qchooch k'olik mesb'al raar re ri', ri wnaq naad rmesb'al chu rchoch njeel wnaq k'o rmesb'al chu rchoch no cha'ri mesb'al kchuknik i wooniit chqe chqwooch kum ruk'ri' qmesaj si naad mesb'al chemo xkujmsen k'chi' qatz b'aay kçhi' xtpiimrik mes chu taq ri qchoch pimriknelo mees chi'xe'qch'aat chi' kuj wawi' k'o ri wnaq ri qal kiransaj qe' rmes qa utz kri'chik njel, njel ri wnaq ki ra'nsaj ri mes ri qe quuk' njeel qnsaj mees njeel q'iij qansaj mees keeb' keb'muul neri' qansaj q'iij qansaj ksaq rik qansaj xq'eq rii ratit nk'i kepli kinb'iij ink'i ke kq'iiq' i kir k'amtjul ri kq'iiq ri mees che kirchkuj k'chi' ri mesb'al qansjan mees ruk'ri mesb'al.